Filosofía, Estoria, Castillanu, Física, Educación Física, Biología, Francés, Informática, Religión, Valoris, Latín, Griegu, Derechu, Eletromecánicu, Letrónica, Anatomía, Cardiología, Economía, Estaística, Motoris, Teología.